हांव जॉर साउथ आफ्रिकेक भवपाक वाटलो तोर एक बोरॉ कैमेरा घेन वाटलो जिटुन हांव वाग। अजगर सर्प आनी दुसऱ्या प्राणी वांगड फोटो काडतलो, सगळे कोंपडे सूटकेसिन घालतलो आनी थोड़े पैशें घेन वाटलो।